Uwani malana ninang lais moambai, lais <laughs> moanda ule teng ukawas pawango memalala tetepanda ai ukawas pawango memalala ule teng sospeng lupabai, sospeng lupanda ule teng tetepama ule lola ambai, lola anda ule teng nda ko kole ambai teng uwa ambai. Uwa ango, uwa ango isi uwainang napo pelete naba amili naba lediledi angolo teng wau wandowando abai tee lais wando abai, wando ama ule teng, wandowando anda ule teng enangbama wauwau maliana teng ninangka tewonga osinoke otomalimampo namesimponga, niiko konuwainang teng ninang tee tewo otomalimampo teka pawangoa enang balako sikabala wau alambai, wau alama wau maliai okoponga tewonga pawangponga. Wau malikolo teng enang malila ule wau kamemalila ule teng napo oto oto malili tewonga sto- stoli malima oto malilio onoli teng sikasikamelila ule eng ninangh napo tewo pelete naa maka sospeng naa ukawanda ule memalawai wemalala ule kilining babai. Tee tewalo lais uwa asi nawalo enang babilinna, luupangolo osino lumalala loida, osino lumalala teng peekamba okopo ule enang banda inobanda ule teketai teng napo loida kasino memalawai. Memalala ule kasinola uwaka gawangolo teng telo loo napo osino lumalala ule mudekina owainang osino lumalala teng napo mudekina nala oga enangbabai ledi ambai, ledi o tawanda ule napo teng mudekina nawalo napo wau maliai, <noise> wau malikolo napo enangmaliai asimaliai. Teng teketai tewa enangmalima ninang loida, ninang aka nino tewa enang malima napo ninang aka loida enang malima taba enaenang malima <noise> tang tee wau nawete tee lais nee ninang loida waikei napo awa kalapala nii teie enang maili nalai tamba tamba kondialui, <laughs> teng napo mokala loida mo abila ule uwa abila ule teng teketai leko tewa waumalila ule aasimalima ule napo paambuainang ninala mokala gawotawambiai.